المكان اللي بشتغل فيه في برضو شبابيك كتيرة. في عندي شبابيك في الاوضة جنب المكتب وفي جنب مكتب صاحبتي وفي كمان جنب مكتب المدير وكمان في شباك تاني.